Zɛrɛ in sin bɛ to wa in sin bɛ wa wo o famu'a mu yɛrɛ yɛrɛ abe nu be yi sin a a'o mina wa ji miro han lo lenu a do mu'a benɛ mu we sɛ o ha'iri o mu we de o be'uwe wenu ho mu o mu mina mu